Jadi makanan yang aye suka tuh tempe, hanya tempe dari kecil, bukan ceritanya karena orang tua orang suse ye, bukan emang doyannye tempe, tempe kangkung sama sambel terasi krupuk tuh makanannye kayak gitu, sederhana banget ya sebetulnya ya, kadang-kadang kalau mau ceritain sama orang ya malu juga sih kayaknya kayak orang susah banget gitu makan tempe doang, sampai ada satu cerita nih kita cerita ini bukan cerita bohong kita benar, pulang kerje nih kite, mpok kita lupa beli tempe nih ceritanye. sampe minta ama tetangga sebelah, mau cari tempe susah, si andri ga bisa makan kalo ga ada tempe. dimintain ama yang sebelah, kate yang sebelah, kate yang sebelah udah ambil aje, kebetulan temmpe panas, emang itu makanannya cuman tempe doang, sampai nikah aja ke kudangnya dulu betawi itu harus ada gudang jadi kalau setiap mau apa mau kawin lamaran itu nanti mau bawa seragam pasti ditanya dia tuh ke kudanya apa ini anaknya gitu kan sampai malu emak gue nyebutin itu tempe doang sama kangkung eh calon laki gue bilang, kayak marmut mah gimana itu emang doyannya itu gue ya kan.